Medyëbë yë dun ko'ots este widyjpë yë yë mëjk ju'uk yë ech dun i'ixpë nënëm yë dun ko'ots ya'ax tana'apë na'axa dun modoyë në ko'o ji'im këxpë dun ënya'ay, ji'im yë ya'ax ja'aka wi'in yë nya aja'ajë yë jedun ko'ts jedun ja'ak ja'ak jue t'su'up ti'ijat du pyatpë jia'ak mëd në bëboyoyëp ko'ots.